Ee naftirki kosoot waɗa makin differeence, gam kañum ɗum soofeloyta, eɗum jamdina, eɗum woƴƴina kaayaliyo, eɗum ɓuri welugo to neɗɗo juɗay, ndemboo eɗum wayla wakkati jonngugo.